أول شي بحاول إني أكون لطيف معه ، ما احاكيه بأسلوب جاف أو بطريقة تحسسه إني ما أبيه يجلس معي أو ما أبيه يحاكيني ،لأ بحاكيه بهدوء انه <hesitation> تأنا بالدوام الحين ما فينا نمزح وما فينا نلعب ،بس نخلص فينا نخرج نسولف نروح أي محل كافيه ولا شي ،لكن الحين هذا وقت الشغل.